ข้อยบ่เคยได้หยังดอก ข้อยเคยได้กะดอกเบี้ยสูงกว่าหมู่

ข้อยกะสิไปต่อบัตรเครดิตข้อยตั่วเนาะ ข้อยกะอยากกะมันอยู่แหมเถาะ

ข้อยกะสิบ่เฮ็ดให้เจ้าของลำบากแหล้วเนาะ ข้อยลำบากมาหลายปานนี้แล้ว

ข้อยว่ามันกะดีเดะ คนที่เขาด้อยโอกาสกะมีหลาย เอาเงินพวกนี้ไปกะคนที่ยากไร้สิดีกว่า

แม่นข้อยสิเปรียบเทียบใส่ขนมกล้วยบ้านเฮา เพราะว่าการจ่ายภาษีเฮาเป็นเรื่องกล้วยกล้วยคือจั่งขนมนั่นล่ะ

ข้อยว่าควรมีหลายแบบ เพราะว่าแต่ละอาชีพ ค่าใซ้จ่ายมันแตกต่างกัน มันสิบ่พอในการเสียภาษีดอก

ข้อยอยากจ่ายภาษีน้อยลงแฮง เพราะว่าค่าแฮงจ่ายส่วนแฮงกับค่าแฮงจ่ายในครัวแฮงข้อยแฮงหลายแฮงคือกัน

เกษตรกรควรได้ยกเว้นภาษีเดะ เพราะว่าค่าครองชีพเพิ่นกะสูง รายได้เกษตรกรกะน้อย เพิ่นสิเอาเงินไสกะเงินไสกินล่ะ

ข้อยกะยังว่าข้อยสนใจเรื่องภาษีอยู่ เพราะว่าข้อยต้องเสียภาษี ข้อยมักหาแนวลดหย่อนตั่ว

ข้อยว่าเด็กน้อยวัยรุ่นซุมื้อนี้บ่มีความฮู้เรื่องภาษีดอก เพราะเด็กน้อยซุมื้อนี้เป็นเด็กน้อยสมัยใหม่ บ่ได้สนใจแนวแบบนี้

คันข้อยบ่ได้เสียภาษีนั้นบ่ ข้อยสิเอาไปใซ้หนี้ให้มันใซ้ ข้อยใซ้หักภาษีไปปีละบ่น้อยบาท

มันกะสิเป็นเสือแหล้ว หากัดผู้นั้นผู้นี้อยู่

โอ้ย คันแม่นข้อย ข้อยคิดฮอดดอกเบี้ยเงินกู้พู้นแหล้ว

มันกะสำคัญ สำคัญต่อการกะชีวิตคนกะน่ะ

มันกะมีประโยชน์กับคนที่เขาฝากเงินนั่นล่ะ คนบ่ฝากเงินมันกะบ่มีประโยชน์ดอก

ข้อยบ่กล้ากู้หยังดอกตอนนี้ ข้อยเมื่อย ข้อยคร้านใซ้หนี้คนอื่น

ดอกเบี้ยมันกะต่างกันล่ะเนาะ ญาติพี่น้องมันอาจสิบ่มีดอกเบี้ย แต่ว่ากู้ธนาคารข้อยว่ามันสบายใจก่อนเดะ

กะยังว่ามันมีอยู่ เจ้าคือสิถามข้อยดู๋แท้เดี๋ยวนี้ ข้อยเมื่อย

มันกะขึ้นอยู่กับแบงก์ชาติเพิ่นกำหนดล่ะฮึ ผู้ใดสิไปกะนำเพิ่น

มันกะมีผล หั้นศูนย์เปอร์เซ็นต์กะกะผ่อนได้ เพราะกะบ่ได้เสียอิหยังเลย

ข้อยกะบ่เคยฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยแหล้ว เงินฝากข้อยน้อยน้อยหนึ่งเนาะ

เป็นแฮงจูงใจอย่างคักเลย ดอกเบี้ยน้อยผู้ใดสิอยากไปฝากเงินเนาะ

ข้อยว่ามันบ่คุ้มดอก สู้เอาเงินไปซื้อทอง ซื้อคำ เก็บไว้ท่าขายกะสิดีกว่า ได้หลายกว่าพร้อม

บ่ บ่ ข้อยสิเอาเงินไปซื้อทองเก็บไว้ ราคาทองขึ้นบักคักนี่

ข้อยว่ามันกะสิมีผลกับบางคนล่ะ แต่ข้อยมันบ่มีผลดอก ข้อยว่าไปลงทุนอย่างอื่น สิได้เงินหลายกว่า

ข้อยว่าฝากเงินมันกะได้ดอกเบี้ย กะดีกว่าไว้กับกะอยู่ดอก แต่ว่ามันกะสิมีข้อเสียของมันอยู่หั้นล่ะ

ข้อยกะคิดว่ามันเป็นตาต่างอยู่เดะล่ะ แต่ข้อยกะบ่กะว่ามันต่างกันจั่งใดเดะ

ข้อยอยากให้ขึ้น อันร้อยละหลายบาทกว่านี้แหน่ อันนี้อิหยังได้น้อยน้อยหนึ่ง

มีผลละเนาะ ดอกเบี้ยเงินกู้สูงข้อยกะบ่อยากกู้เดะ ข้อยกะอยากได้อันดอกเบี้ยกะกะพู้น

มันเฮ็ดให้คนรวยบ่ได้ดอก ประสาเงินส่ำนี้หนึ่ง

มันควบคุมบ่ได้ มันสิควบคุมได้จั่งใด แบงก์ชาติเขากำหนดขึ้นมา

โอ้ย ข้อยสิกำหนดหลายหลายร้อยแหน่ ยี่สิบสามสิบบาทพู้น สิมาบาทสองบาทต่อปีหยัง มันน้อยอุบาทว์

มีละเนาะ เจ้าบ่เห็น อั่น ปัญหาเศรษฐกิจซุมื้อนี้บ่ คนเป็นหนี้ มีแต่ดอกเบี้ย บ่มีเงินใซ้อยู่นี่

ข้อยว่าคนอีสานกะมีความกะบ่ต่างกันจากคนในเมืองดอก เจ้าอย่าถามดูถูกกันเด้อ

มันกะเป็นกะจูงใจให้คนไปฝากเงินล่ะเนาะ เจ้ากะถามแปลกแปลกเดะ

คันเป็นของหมู่ข้อยมันกะดีล่ะเนาะ ผู้ใดสิบ่อยากมีเงินล่ะเจ้าว่า

มันกะมีผลแหล้วเนาะ ดอกเบี้ยหนิ กับการสิลงทุนซื้อกะซื้อบ้านพะนะ

มันกะสำคัญ มันกะสำคัญเบิดซุเรื่องหั้น เรื่องกะ เรื่องมีความกะหั้นล่ะ

มันกะมีผลต่อการวางแผนล่ะเฒ่าเอ้ย ดอกเบี้ยเนาะ

ตื่นละบ่ มื้อนี้ได้กินหยังกินน้อ แม่ใหญ่

โตเป็นจั่งใดแน่ สำบายดีบ่ ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทเป็นจั่งใด

ข้อยกะสิเมือกะนอน เพราะว่าข้อยเมื่อย ข้อยเฮ็ดงานเมื่อยหลาย

ข้อยกะสิเข้าไปทักทายมัน กะสิ มันว่า มันเป็นจั่งใด สำบายดีบ่

ข้อยตั้งนาฬิกาปลุก แต่ข้อยกะบ่ตื่นจักเทื่อดอก

ข้อยกะสิเตรียมกะหยังหลาย ตื่น อาบน้ำ ไปเฮ็ดงานซั้นตั่ว อย่าสิไปกะหยังหลายปานนั้น ชีวิตคนกะ

ข้อยกะมักไปซื้อของอยู่ตลาดอยู่ล่ะ ไปอุดหนุนพี่น้องกะตั่ว เฒ่า

ข้อยกะสิกะเวลาอยู่กับลูกกับเต้าข้อย มันเป็นเวลากะชีวิตตั่ว

เป็นจั่งใดแหน่ สำบายดีบ่

ข้อยกะสิเบิ่งข่าว เสพข่าวก่อนนอน

กะซุคนกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนี้แหล้ว

ข้อยอยากเปลี่ยนแปลงการใซ้ชีวิตข้อย ข้อยอยากสำบายขึ้นกว่านี้แหม

โอ้ย คันให้เว้าฮอดครอบครัวสมัยก่อนนั้นติ ข้อยว่ามันกะมีความสุขกว่านี้แหล้ว ซุมื้อนี้คนกะก้มหน้าเบิ่งแต่โทรศัพท์เว้ย

ข้อยบ่ปรึกษาไผดอก ข้อยบ่อยากให้ไผมารับรู้ปัญหานำข้อยปานนั้น

ครอบครัวใหญ่มันกะดีล่ะ แต่สำหรับข้อย ข้อยบ่มัก ข้อยว่ามันวุ่นวายตั่ว

ข้อยกะสิพาเพิ่นไปหาหมอ ไปหาโรงหมอ ให้โรงหมอดูแลเพิ่นพู้นล่ะเนาะ กะบ่แม่นหมอพยาบาลหนิ

ข้อยนี่แหล้วเป็นคนเฮ็ด ข้อยเมื่อยคือหยังหนิ

อีพ่ออีแม่ ข้อยเกิดอุบัติเหตุ

มันเป็นรสนิยมไผมันตั่ว อย่าไปหา เรื่องของชาวบ้านหลายปานนั้น อย่าซั่วหลาย

มี ข้อยบ่ได้เบิ่งหนังโดนแล้ว ข้อยจำซื่อเรื่องบ่ได้ดอกเฒ่า

ข้อยกะสิขี่รถบัสแหล้ว สมัยก่อนรถไฟมันลำบากลำบน

โอ้ย ข้อยไปมาเหมิดแล้วในอีสานนั้น บ่มีดอกอันที่ข้อยได้ยินแล้วข้อยบ่ทันได้ไปจักเทื่อ

ข้อยปั่นจักรยานไปตั่ว มันจั่งประหยัดแล้วสำบาย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

ข้อยกะว่าเมืองเลยล่ะเนาะ มีฮอดภูขงภูเขา

ข้อยมักเที่ยวในเมืองตั่ว ข้อยมักความวุ่นวาย

ข้อย อั่น บ่มักคนหลาย ข้อยเบื่อ ข้อยรำคาญ

จัก แต่ว่าข้อยไปยามใดข้อยกะซื้อยามนั้น จักมันสำคัญอิหยังดอก

บ่ ข้อยกินเผ็ดบ่ได้ กินเผ็ดกะแสบท้องยาวยาว

ข้อยมักกินทุเรียน ทุเรียนมันแซ่บดี

กะสิกินกับลาบหมูตั่ว ปุ้ยคำใหญ่ใหญ่ แซ่บเป็นตาหน่าย

ข้อยคิดฮอดกะซุบหน่อไม้บ้านข้อยแหล้ว กินยามใดกะกะฮอดบ้าน

ข้อยกะบ่คิดจั่งใดเดะล่ะ บางเทื่อมันเปื้อนมือ กะต้องกะกะตั่ว

โอ๊ย ข้อยกินอั่นลาบงัวน่ะ ข้อยบ่เคยเบื่อจักเทื่อดอก

ข้อยบ่มัก บ่มักของหวานน่ะ มันอ้วน

ข้อยกะบ่มักกินผักดอก ผักมันน่ะบ่แซ่บอยู่

ข้อยบ่กินข้าวเซ้า ข้อยฟ้าวไปเฮ็ดงานตั่ว

ข้อยกะมักปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้แล้วมันรู้สึกสบายตาดี

ข้อยอยากหัดยิงปืน ข้อยว่ามันเป็นตาม่วน

ข้อยสิแนะนำให้เขาร้องเพลง มันจั่งเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานสำราญหัวใจ

คันงานอดิเรกของข้อยนั้น มันกะกะพัฒนาข้อยหลายล่ะเนาะ

ข้อยกะเลือกฟังเพลงตั่ว จักฟังพอด พอดคาสต์คืออิหยัง อิหยังคือพอดคาสต์เดี๋ยวนี้

ข้อนนั่นติ เกิดมากับ จ๊ะทิงจา จ๊ะมะละทิงจา

โอ้ย ข้อยบ่มักเล่นกีฬาตั่ว ข้อยเล่นกีฬาบ่เป็นจักแนว

ข้อยอยากเป่าแคน มันเป็นตาม่วน

มันกะมีแหล้วเนาะ สภาพอากาศทางภาคอีสานนั่น ดีบ่แพ้ทางทะเลดอก คนทางกรุงเทพกรุงไทกะมาเที่ยวบ้านกะหลายหลาย

ข้อยมักเบิ่งข่าวโหนกระแสตั่ว ข้อยมักคนเถียงกันในหั้นแหม

คันข้อยเปลี่ยนอาชีพได้ตอนนี้บ่ ข้อยสิไปหาเป็นข้าราชกงข้าราชการพู้น แนวมันมีเงินเดือน มีบำเหน็จบำนาญกิน